Raha ohatra mivadika alika aho, <hesitation> raha hoe mbola ny atidohan'ny olombelona no hananako, dia <hesitation> andramako hoe miverina mianatra miteny aloha ny vavako. Raha ohatra tsy vitako izay, mandrapà dia ataoko ny hoe manoratra, izany hoe manoratra ohatra hoe ambony fasika na zavatra ohatr'izany an, ahafahana mifandray amin'olon-kafa.